<hesitation> Maŋ nɛ̀ŋje maŋ yaȧ sɔ̀ngɔ̀ è nyuɔŋ è kuwa nɔŋ e wati, bȧ guùŋ nȧŋ yaà e diiɛ̀, ke diiɛ̀, mùŋ nyuɔŋ e diiɛ̀ sɔ̀ngɔ̀ sùȧ tìyèe wɔŋ doaà sùȧ, kɛɛ sèè e wati lii e nɔŋ haì ke kòmȧŋ maŋ nyiŋ kpȧȧ, e wati lii è mȧȧŋ, sɔ̀ngɔ̀ wȧȧ taai kuwa ɓɛìŋ wèè wɔŋ mȧȧŋ, paŋ ngȧà naŋ ɓɛìŋ kùȧŋ kèè dii sùà. Sèè tii yewoo e jɔɔɛ̀, e jɔɔɛ̀ è nyuɔŋ lɛ̀, è gɔɔ ɓùɔ e hɛ̀ɛ̀ jɔɔɛ̀ è kpɛɛyɛ̀iŋ hɛ̀ɛ, e wȧtì jɔɔ hɛ̀ɛ lii è maaŋ nɔŋ mùŋ fè ɓɛìŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ kèè jɔɔ e jèè sùȧ e wati lii è ɓɛìŋ haì. Ɓìèmaŋjɛ̀wɛ̀ tii, mȧȧŋ e gbàlȧa, e gbȧlȧa tiŋ è kuwa e wati, e watiɛ̀ haì nɔŋ mùŋ fìyè niìŋ, mùŋ fìyèìŋ nɔŋ kpɛɛyɛ̀ìŋ nɔŋ mȧaŋ, sɔɔ̀ nɔŋ e wati ɓɛìŋ haì maiŋ ɓɛìŋ nyùȧŋ maiŋ ɓɛìŋ fè e taìŋ e dè, soo maŋ nɛ̀ŋje miiŋ yɛ̀ì mȧŋ yaȧ, maŋ gbiŋ mȧŋ kuwa e wati maŋ kuwa sɛ̀ɛ̀, soo yɛ̀ì mȧŋ yaà.